Dugabur bucikya fukugiya ivu tunda thirmul arayumai ke fuku hayigiya bucinagum janma thira rayukuma kehaidu ke kidu iju giya dacike hayigiya jan ma thira rayukuma kehaidu kemule thirgiya. Inba hakaba ya thirmidugamul buci digagalatu latur suguɗakenan wammur margi tumaga latur suhu ɗagiyi saigagur ivigafedadi gasu ba gudari jan magakura subaguɗa giyi gara ludu kilgazuwa mule thirguyi jaduwagu mawagunada mamushaidigaburi bucidu satidu musha ivuku musha airyi thirgiyi dule gasuba ghudagiyiga gur ivigafeda di buci dumusha kiramailu karatunda musha ivukuma musha multhir nagafida naga hayimai sunagumai jan ma musha kir ivu dule tadal fidama aragumai mag air thir yajan dumuragu buchigari ɓuchi nagum gasiba hida naga basukan daa kigasuba hidagiyi buchinagu m ivu jan ma thir aiyi kuma gamu le ma thir kira i janaga hayimai minnagamul sai hayigiya janyu burgu kawai mamushagiyilvukuma daci sunagum akwa jamulya jan namur kuwani duuh naga basikaga bucindiga su hida bucin dga ga thir ga mul bale ma namur margi min buci su hoda anamubandimra hayirma azuwa daminti makurra kuduga hayirma azuwa dar idagu thir yan aramul nagama rasukakik asukakknagun du yajan suhidarmur namul margi imbahakaba min su hida aramu su hida iya.